Fiasan'ny frein na ny hisatry ny bisikileta efa misy <hesitation> fingotra mipetraka any amin'le jantin'ilay bisikileta de hoentin'ilay kabla makeo amin'le zavatra tsindriana eo amin'ny gidon iny, tsindrina le eo amin'ny gidon ah de miketoka le fingotra any amin'le jantin'le bisikileta ah de mijanona ilay bisikileta, de ohatran'izay ihany koa ny amin'ny fiarakodia.